المسافة لنقدر نمشي فالنهار تقدر توصل حتى لعشر كيلوميتر، وأنا كنصح الناس باش يمشيو على الأقل واحد تلاتين دقيقة بنهار، حيت المشي هو مفيد للصحة ديالنا، مكسلعدنا باش نحسنو اللياقة البدنية و يقوي القلب ديالنا، <hesitation> و الدورة الدموية. وهو مزيان باش نحسنو من <hesitation> من المزاج ديالنا و نقصو من التوتر اللي كنواجهوه في حياتنا اليومية